Keun beu neb wul be bud lan bud kini bawa ning turu beu kud teu kani beu kuri geu beu kud jong kumbe keu kuru beu kud na <hesitation> the kumbeya beu kud beu lah wul keu kuru beu bag keu kuru kin beu nanebai iteu wul yel kura iteu wul yil lana iteu the kumbe kudbeu de kin iti-iti kili leenbe kudn beu doo bawa ning turu beu ded kumi am ma keu obe wong geu meu gabse za a meu beri geu omeu ded kunu meu ded ma beu ded bawa neb wolbe lan bawa bag beu sa keu kusa beud ta kusa ma meu gabdo keu obeu wong’uu ki meu gab meu kudce ken <hesitation> beu gab beunse tooh ari neb wulbe lan beura in tu be man boo bura i bag ta the kumbeya i bag tehya ida keu in jombeud legeuro beri kud keu zong leenbeya i kud keu kili leenbeya i la’h keu wulal ina wul yilu i kud jong’a yo ibag the burau-i bag the burau in the be <hesitation> zong be kudna the kumbeya the wul in be jing’a kili leen beya wul lanbeya inaru neb wulbe kumbeura neb wul be lanbeud tu-tu kaya in tu-tu ma boo beura